Kuu miŋ niŋ i ye a dommo a ka senboo dii moo la, wo lemu <hesitation> niŋ i ye tiya duuraŋo domo, a ka senboo dii moo la le. Tiya duuraŋo, wo ka senboo dii moo la le, aniŋ fanaŋ <hesitation> niŋ i ye kini keeňaa kendoo ke domoroo kaŋ, a ka, wo ka senboo dii moo la le. A ka witaminoo dii moo la le parisiko domori kendoo fo i ye feŋ kendoo le soto leegumi kendoolu le soto i ye a ke a kaŋ; niŋ i ye wo ke a kaŋ rek, niŋ i ye wo ke a kaŋ, a ka domoroo diiyaandi, a ka senboo dii moo la le.